Oke omhan kue rio huo egime bhe do ghole se wek kue rio khuo omhan kheke wel gha jusi lai wel wel wel yan rio khuo oke namie wa ghi ka ko khian ako leluo gbe mel wel ebe no dor ghor gue arietie arie ahelehe ahelehe ahe kuele mobo mhen ba hel lehal uyimuin agha vu ko ye ghe khian okheke ona lebe rio na iziegbe no dogho dogho yan ko gha rie le gbe then enemhi nor riona hu nor rio-nahuni odo-dor dolo yi al ka dolo mhin nor diario yi bhor wor ghi level ok enomhana ma ki ko sabo rie-gbe wana ghi dor rie-gbe egheni wel kere uyimhi oghi gha rie-rie waghi gha bielo mon-bhehia uyi-mhi khi gha rien rien but agha khi do kere wel okuo nu wel yan rie wa mha sede miegbe nuwe wel oye mon hue mhon wel oo monho ni me riu wel owe hel wa mhin zede lue ni kolu lukie va or oki eher Amhan lue lukio kpa akia wel el <hesitation> ayan khi wo renia arie lawa agale rie arie luwa agharie luwa ehani anghi kere nia ghe emhon dogha ro egheni wi telogha tie wel ghe al menmhanle erio enokpiana dia memhan kalen irio enokhuo na dia emhi bubu nor ka gue oka vio lehe huhu wa mhan ka ko khian wamhan re ka ko khian gia bho wheel bha bhor kako khian abhor naghi mie egheni nuwel kaya mie nor khou ni bhe nu-wel kaya gue gha yin bor kere wel fiobo werie enokhuo bho yan ghon-ghon runde eluyin mhin nu uhe ka gue ka gue gha yin eu wel ye gue yin uven enokpia bhor yun ghi gha khon khon wel enokhuo bho bhe feobor werie uyihin nor ghi guo e bhor yin eye uyin eye uyin mhin nor kee ebha wel nar kere egheso so wel sha tie e o owo dor diania ei nia ote ka dia imulu ona dor ghauo akele na do gha ri ebhani okhon ye ona gha mhon ona kiriela dian ona gha mhon ona ririe ladian eghon ghon owo kpua bhe gre hia But agha kere wel ghe ona gha mhon oriya onigha mhon orieladian ebir meladiani gha i qekpe enamulu gha len emhi hia zighi a weghi kede owe oki eki mulu okpian bhor gu-mel do wel kede izughu odor lai owo dor bha mhen so rundonu okheke nakere wel ghe okhuo bho dor okheke neka ko khian okhie ne be sonor ni asubor dolor yi ebeyo na ebe yona aghi dolor yi ebeyo na ebe yona aghi dolor yi ona ka dirio dolo yi igba gban mhen ghi ro but amhan dolor yi enokhoni ona fo ebeyon sirio ebhe re na gbona Erenaghon sorudoni okheke nagha dolemhine bubu yu akue gba biele runda wel dol kere wel agha ze khian awel ona kiona ona kiona selobua egia miemhi nor diano bhe-ghe elem no human omhan nor tai ye ero but uwekue ni hia ahuoselobua oseyenor wel ghe akokhian amhan ko khian selobua ghe gie elimhenbe ria moba asabormie omhan nuwa bhor wo ki gha khian nuwa wo luemhin da egbe ese will wo kae eghia ewo ria oghialeb uyimhien weghai daghe no kpia ukhor ghi gha khole eno kpia gha daghu wel eko bho ghi bhe gha whole wel dovere bhe na kaya mu omhan yediarior wel do kere iwine llmebe obhe mama bu bhu welkuele egheni nor bubu ahu nel humoleshie mhi nor diariore buwel yashi yalenhe da nokpia mhan kueka hue mhen no khuo obho gbala wu obho yan rie de eno khuo omhan hue-mhon no v-pia eghaku wek olebhu yon lomhen ebhani wek yan na dahe ebe gharr bha okpolor irior mama ghanor because elimhen gbe ebeyakuan okpolor gbe omusi gha ye-an-na wel ok wel mhan dagho mel mhan ka-wel inia nor irio emhen ordor bha mhen iruo dia